أفضل الموسيقى العصرية، لأنها تعكس تغيرات ثقافية، وتعكس <hesitation> تعطيك طاقة إيجابية تخليك تعيش اللحظة، لكن أعتقد إن الموسيقى الكلاسيكية لها طابع خاص وجميل، خاصةً لمان تبي تهدى.